Faa tawee ndiyam ana ɓuuɓinee waɗee gilasi. Ɗun waɗi firigoo kaa walla golleeji goɗɗi, ñawriiji ana maroo hen. <hesitation> Nafaa muuɗun, ɗun nii ɗoni ko neɗɗo waawi wiide, ayyo.